komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um Ríkjarð þrjú jólasýningu Borgarleikhússins sem var frumsýnd tuttugasta og níunda desember hingað er komin María Kristjánsdóttir vertu velkomin Ríkharður þrjú þetta er ný aðlögun eftir Hrafnhildi Hagalín ný þýðing líka eftir Kristján Þórð Hrafnsson Brynhildur Guðjónsdóttir leikstýrir sagan af Ríkharði þrjú

er eitt af frægustu leikrtum Shakespears og fjallar um valdabrölt í sinni mynd hvernig finnst þér hafa tekist þarna

tekist mjög vel til og það má kannski bæta við að Brynhildur Guðjónsdóttir átti líka þátt í aðlöguninni að verkinu verkinu verkinu á svið og mér finnst setja fram fyrir utan valdabrölt Ríkharðs sem er náttúrulega eða meginefni verksins að þá tekst henni að leggja upp með tvo þætti og gera þá mikilvæga í uppsetningunni og það er annars vegar það að strax í byrjun þá

tengir Ríkharður sig við okkur áhorfendur hann beinlínis heillar okkur upp úr skónum og hann lætur okkur fylgjast með sér í gegnum nánast allt verkið hann hefur stöðugt samband við okkur og auk þess þá er ilmur Stefánsdóttir í leikmynd sinni þá styrkir hún þetta sameiningu sviðs og salar í leikmyndinni með bekkjum sem hún kemur þarna upp á svið

leikarar sitja á við líka

mjög merkilegt finnst mér af því þá verðum við

hluta til ábyrg fyrir því sem Ríkharður já við verðum svona meðsek já við verðum meðsek já hann trúir okkur fyrir fyrirætlunum sínum já einmitt og við verðum meðsek og salurinn hló með honum þegar hann var að ekki kannski fremja sín verstu verk en

þarna náttúrulega mæðir mjög mikið á aðalleikara sýningarinnar Hjörtur Jóhann Jónsson sem hefur farið

leikari á undanförnum áður og stærsta hlutverki til þessa

í hverju einasta verki og honum tekst

mjög vel upp í plottinu

hann er nánast kómískur hann nánast hlær að sjálfum sér í þessu undirferli sínu og og plotti en kannski vantar þar svolítið meiri klæki eða vitsmuni meira svona myrkur í persónuleikann en það er svo mikill kraftur í honum og svo mikil leikgleði að hann drífur þetta og tengsl hann svo góð við áhorfendurna að hann drífur verkið áfram af

og það er afrek út af fyrir sig eitt af því sem Brynhildur Guðjónsdóttir hefur sagst vilja gera með þessu verki er að draga fram hlut kvenna og áhrif kvenna á Ríkharð og líka

misgjörðir

á þeirra hendur hvernig fannst

já það er hinn þátturinn sem að mér fannst merkilegur

aðlöguninni þær strik út rækilega þessar senur sem karlarnir sem karlarnir hefðu átt þær breyta endinum og þær reyna af öllum mætt að lyfta konunum upp í sýningunni og bæði í til dæmis í leikmyndinni þegar ein drottningin er látin síga niður á

þær styrkja konur til dæmis á þennan hátt reyna að styrkja þær á alla vegu en konurnar eru valdalausar í þessu

láta okkur trúa því að

í þessu leikhúsi en bara eitt andartak sko því að við vitum að það er ekki rétt það er ný þýðing Kristján Þórður Rafnsson hefur snarað þessu verki yfir hún er afskaplega skýr þessi þýðing en jafnframt ljóðræn já hún er bara ótrúlega góð hún er svo auðveld í munni

mér fannst það líka afrek

nokkuð lagskipt sýning og jafnvel ekki nóg að sjá hana einu sinni það er alls ekki nóg að sjá hana einu sinni og hún er flókin og lagskipt og ýmislegt sem maður nær ekki að lesa í á svo stuttum tíma mér finnst full ástæða til að óska Brynhildi Guðjónsdóttur til hamingju með þessa sýningu og henni hefur tekist að lesa þetta verk frumlega og

líka allar lausnirnar sem Brynhildur er með eða lesturinn sem Brynhildur er með og það er dálítið sjaldgæft í íslensku leikhúsi að það náist fram mér finnst það tekst þarna María

um sýninguna í Víðsjá á Rás eins og þá verður líka hægt að lesa dóm hennar á